الالات اه ممكن تنتج الفن بس الالات مش هيكون عندها الحس الفني اللي عند البشر البشر ممكن يخلوا في روح للحاجة اللي بيعملوها اكتر من انها تكون مجرد لوحة او عمل فني بشكل عام لكن الالات عادي تقدر تنتجه لكن مش بنفس الروح بتاعة الإنسان